Чуткаи дандоншӯӣ барои тоза ва нигоҳ доштани солимии дандонҳо истифода мешавад. Он боқимондаи ғизо ва бактерияҳоро дур мекунад. Бо ёрии чуткаи дандоншӯӣ мо метавонем дандонҳоро сафед ва тоза нигоҳ дорем. Ҳар як инсон бояд ҳар шаш моҳ чуткаи дандоншӯиашро иваз кунад.